Day bind alxuraan bi, day bind nasaraan bi. Boo hamee soxla itamit, pen ngay, bu dee war a bind la pen diŋ ko jël nga bindee ko ndax tay boo taajee sa fóoy bi, hamoo pen boo ko bindee fooguma nga man koo bind. Pen rekk ngay wuti nga bindee ko. Pen la danga les sa bant bi nga def sa daa. Xam nga kon boo bii pen la.